Yu'u tinua koo doni palnta xhi koan, teni nri janravi kadú tikunixia, ku'u xhi diani kuanxhí, tenatina koo donia xhitu janravii no kuin chiduá, aten xhitonxhi ihó vidna xhi por que, dakendi yutichechi xhino ko vida xhi, nakidavii tinichiu daña já va'a davii koo dojan cuentp planta ñá.